Bueno ndiuu jaandeekundo ta yoo ja ki'ido jiaa yoo ndi'indo tee in diuu vixi ku in diuu te kun davi in diuu te kun yu'ua tee ndiaa ja ku taa mes diciembre ia enero, febrero tiuku maa taachi io io maa ja kun davi in diuu kun davi in diuu kun tachi in diuu kun yu'ua ndiaa ndiuu ja ku ja nde'eku diuu mes febrero te yoo marzo ngo'oyo la'a davi indiuu in ingaka diuu te kun yu'ua tiuku jiaani kuundo yoo marzo abril jango'oyo ni davi ju daake'endo nuni abril adi kun davi abril tee ndee mayo ndee junio kun davi tee jiaani taachiiva'anda nuni ja daake'endo abril, mayo, junio jadaake'endo nuni ju ko ku itiundo ja ko in ja kaajndo in nuni ja kaajndo mayo, junio, julio ja io la'a itiu agosto ja io ndiidi ja kaajndo agosto, septiembre ja io ndiaa ndiidi ja kaajndo io la'a ndiuchi la'a ja kaajndo ja ku agosto, septiembre, octubre ja ioni la'a ja kaajndo la'a ndiuchi xe'e ja kaajndo noviembre tiuku ndiaa ta ayiivi ja ndaane'exi nda'ayo'oxi ja kuxi ja.